<hesitation> nu luliyo te tu jiniyo te kuni ja kaanyo nu kanyo takaa in ntatiún ja kuvijɨ te kanti ñuan ta'anro taka ntatiún nu ma ku vijɨn te ma tiwi chií ma tiwi nu ma ku este ɨó va'a te keéyo te nu nu ma chiva'ayo ñua te tiwi ni chi te makuga ja keéyo taka kanta uu, uni kiwi te ku keéyo te nu ma chintéo yuan ja kuvijin te tiwini chií.